Won akhanathaa wonn dhurani tokk woishin urethethu dheke rawodhethu wonn akaa kirakhaa Kaa dhandhe aninn zibuni wonn akhanathan borbadhee irkae wonn akaa ghamuaffan woth matasee woth dorghee gammi akishin jebithe wonn suun hiyafne hakikishee kaaayaa wow ishin egheree yafthinen ghadhum jebise berrum suthi iii hodhee zibaaaaa